हम नियमित रूप से प्रकार के खेल में रूची रखते हैं। किर्केट, टेनिस, चेस और लुडो भी बहुत अच्छा खेल। लागते हैं खेले में किर्केट हमारे पसंदीदा खेल है क्या है। कि एकरा में बुद्धी और सारीर के भी कश्रत हो जाएच्छे। एकरा में हमरा बॉलिंग सबसे ज़्यादा पसंद छे। और उसी में हम अपना आपके निपून भी मानच्छे।